Mam san nyɛ umm mu'usɔbelegɔ, sɛla n ni wa'am mam puti'irɛ bii mam n ni ti'isɛ se'em bo nɛresɛka n tari mu'usɔbelegɔ yele yele bii a duma san yɛ ka mɛ ti la dɛna la lɔgerɔ ti a kɔ'ɔm yɛ lɔgesɔbelɔ tiŋa ta paɛ a zuen, la ni wa'am mam puti'irɛ na ti aai, a daana nyɛ la kuurɛ, kudi'ine bii yeledi'ine bii sɛla n de sudɛka yele n paagɛ a duma ti a bɔna la kuunɔ zuo. Ti la pa'alɛ ti lɔgesɔbelɔ de la sudɛka bii yele sa'aŋɔ n paagɛ asaala suure. Bii mam san kelum mina nɛra la mɛ suŋa suŋa ti la dagena la yele bii sudɛka n paɛ a duma gee ti a yɛ lɔgesɔbelɔ la, mam n wan iŋɛ n puti'irɛ bii sɛla n wan wa'am mam puti'irɛ puan na de la, aai a daana de la nɛresɛka n zoti lɔgerɔ peere, a duma de la nɛresɛka n ka nɔŋɛ a pɛɛra lɔgerɔ tabela. Lɔgesabelega me n ani se'em de la, fu san yɛ lɔgesɔbelɔ ti ka dɛgɛ, nɛra n tuule bisera fu kan baŋɛ san dagena a duma wuni la nyɔa ti a nyaŋɛ wum nyuuŋo, ti la dɛna la lɔkɔ la fi'iri mɛ ti a wan baŋɛ ti lɔkɔ la ti fu yɛ la dɛgɛ ya.